Ujun kutu nduvo yejón, ña'a vakaó ña'a turu'u yendonján, on ni nrivii yachí nu nindé najanua tudiajan ndioña yiye'e hum i'an ndakokanra tionra teñindee ujun ndakua menkatu'u ndakendon kai ihá pue uun nda ndudenió najachin ndo ñandude vee ndengue ndiye ndokuendi'ó jande kuki kanrangue no ndojan na ndakuarake ndakeno tu ndañetu tajani tuichí ka ñee tandubu chite tata, yo jadiñe nduku ña'a xhidio ujun dadaka menuu ñu'u ndagachidie ñuo dochi'í ndojan niño'a, ñidekuiate ndoña janu'a ñakudia ñudein ñerate ñuchedean ñeranki nai ñeranki nduan nine niño'o ndian ña'a ñonduño nduññe ndenio ñara'a ndudun cha'a chun chedavii xhivotea ndon ndajón ujun niñediue ndukuda ndfaxhina'a ndemionara xhinromenka, landi iorá atún aminejan anranió atugañinde anii yovina'a.